Forse l'ai parlate dë ëndua dëvìa andé ma sai nen e a i ën sarìa tanti post ëndua a m'piazarìa andé, che sun mai andait e la mia vacansa migliur, cioè cula li ch'a l'avìa dite che ën parlava l'ai ancura nen fala, però prima o pöi, prima o pöi t'la cunterai, sta trancuil